மொராக்கோ உணவு என்பது அரபு, பெர்பர், அண்டலூசியன் மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் சுவைகளின் துடிப்பான கலவையாகும், இது மசாலாப் பொருட்கள். மெதுவாக சமைக்கப்பட்ட குண்டுகள் மற்றும் வகுப்புவாத சாப்பாட்டு பாணி ஆகியவற்றிற்கு பெயர் பெற்றது. பானை, கூஸ்கஸ் ஒரு ரவை பாஸ்தா, பாஸ்டில்லா ஒரு இனிப்பு கொண்ட ஒரு சுவையான பேஸ்ட்ரி நிரப்புதல். மற்றும் ஹரிரா ஒரு இதயம் நிறைந்த பருப்பு சூப் மிகவும் பிரபலமான விருப்பங்களில் சில. ஆட்டுக்குட்டி மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இறைச்சியாகும், இது பெரும்பாலும் பல்வேறு காய்கறிகளுடன் பரிமா.